عن نفسي افضل ارجع بالزمن فد ميتين سني لي وغا، اكثغ من انو اتقدم فد ميتين سني لي قدام ، لانوو كلما عنتقدم بالزمن اكثغ ، كلما عتزيد صعوبات الحياة اول شي، يعني لازملك سيارة موديل عيلي، لازملك تشتغي بيت، وهاي كلتا عتصعب علينا الحياة ، وعنفقد بساطتا، والتلوث بالعالم هم عيزيد